مو كل السلالات ودية وبنفس الطريجة في سلالات تكون هادية ودودة مثل البوردو، وفي ناس فيه سلالات تكون أكثر حزر حتى- حتى شوية فيها شوية، حتى فيها شوية عدوانية مثل الحارس والكلاب الكبيرة فيها كلاب، أنواع واجدة شرسة ف أحذروا منها ونكون ناس، كيف نعرف نتعاملو معاه.